Ko'o, ñikunixo ko'o, ko'o ndeyu, koso ñu dua ñixo kanu te nuina iyo koso plástico, iyo koso ñika material wa te koso teidido ñuku xa tatunu díla, tatunu ndeyu xa ñexe te koso kunu, koso kunu ñxu xa ñu ñxi ndeyu ndetiyi, ndeyu kadí ndeyo iyo ñxu kenu kosonu, ko tinu, tinu ñxi kosi ñxu <hesitation> iyo ñuina nadi kaiyo na ñixoo ñitu ñiku ko ñueni koso ndeyu no ñixoo tenuina fe ñana kanadi ka iyo ñxu, iyo koso plástico iyo koso porcelana iyo koso, dini clasi koso ñu tetini xa xetivuñxi o xa kuetixuxi